Zaho zao ty mahay mariky tomabily fantampatako zao, renauly, kia, teota, mitsibishi, nisan a, ah pegeot, zay zane ty mba fantampatako fa maro-maro ty lafa tsy fantako.